امكانية الرجوع للوراء بالزمن؟ آه يا ريت يا ريت أشياء جميلة، ناس أحباء فقدناهم، ذكريات جميلة. كل هذي أشيا الواحد يريد يشوفها ويسمعها ويعيشها في الماضي.